kWaariyon e keɓa ñaaminda ta ɗatal moftuki ɗum, dow ɗii ɗateeji ɗi mi limtata jooni. Arannde ɗi mbaaway, ɗi mofta, ɗi mofta ɗi kokka goɗɗi kuugal hawtuki ñamdu ɗum ɗi ɗaɓum ɗi mbaawa e ɗi jannga ñamdu ɗum ɗi gaɗa ɗum to hunduko maaji ɗi jara di ndesa.